أكتر حاجة كانت غريبة فحياتي هو واحد المرة كنت غادية بوحدي لقيت واحد البزطام عامر بالفلوس ولكن مفيه حتي شي بطاقة هوية أو شي حاجة كدل على الشخص لي طاح ليه أو مشيت كنقلب على الشخص بقيت أيام أو أيام كنجي لنفس البلاصة ولكن ملقيتش الشخص لي طاح ليه من بعد سنة رجعت لنفس البلاصة أو لقيت الشخص لي طاح ليه أو كانت واحد الصدفة غريبة